Kasa yɛ me dzen paa. Merekasa wͻ ahomatromfo mpo do no, ͻyɛ me dzen ntsi sɛ menya akwanya bi dɛ mebɛkasa wͻ ahomatromfo do anaa dɛ mebɛkyerɛw dza mepɛ dɛ meka no asoma ama nyimpa kor no dze minyi no mu kor a, ͻno mebɛfa akyerɛw no mbom osiandɛ kasa yɛ me enyihaw, kasa yɛ me dzen ara yie ntsi mebɛpɛ dɛ mebɛkyerɛw sen dɛ mebɛkasa.